Ny <hesitation> fanotrehana io dia fomba fitahirizana sakafo a amin'ny <hesitation> alalan'ny bakteria. Ohatry izao hoe yaourt a dia afaka <hesitation> tahirizina ao anatin'ny toerana fanotrehana sakafo izy izay; na zava-pisotro a dia ohatran'izany mia koa.